पंछी सूरजाकुंड दिन के समय और रात के समय तारों को देखकर दिशा तय करत है। पंछी के शरीर में एक खास संवेदन शक्ति होवत है। जो पंछी के चुंबकीय क्षेत्र में महसुस करने में मदद करत है। इनकी सही दिशा में उड़ के सहायता करत है। पंछी रास्ते में पहाड़, नदी, जंगल और मैदान जैसे चिन्ह को याद रखत है। और उन्हीं को देखकर राह आवत है। बहुत पंछी आपन अनुभव के आधार पर झुंड को राह बताव हैं। कुछ पंछी गंध और आवाज को सुनकर भी सही जगह पहुंचते हैं।